Del tren tenemus palrau tolas estremeñas, essu ya te lo digu. I no es que s'eschangui, que tamién, el pobrema es los pocus trenis qu'ain. Craru, porque paquí no tenemus cercanías, comu enos Mairilis, o rodalíes, comu en Cataluña. Essu si qu'era güenu en Estremaúra, muchu mejol que'l AVE que namás que mos sirvi pa dil a Mairil. Me figuru que sabrás delas vezis que s'eschanga el tren paquí, no es?